Fomba fagnompiana laoka ndraika de atao agnaty frizidera de sy atao ela loatra fa fara fahama- elany kosa rô de mba dimy andro izy avela akô fa raha mihoatran'zany de miova ndraiky lokony, miova aby fofony de na ny sirony aza mivadika amparary aza.